He gsaanti ge, ge ñóba a dúniyaa wo de, ginsów gsaant a diniyaa, we ge gee yyaa. Unto wéeti mem a fsaanti ffoda faŋ, gsaant golla gaaj gima húri yaa, nsiimna gi ma gi ge wéntele, mee gsaanti ma ñób ndaani a dúniyaa ma. Mbo ndu uto mbolo, a btoo giluuŧa fgale, fe mbolo fee ngi ftíiti ma. Frabaa ttinan, frab gaaji ma, ngi fina franse fo, fe fana fe gaaji ma. Iyoo, bari gsaanti ma ñóbu, tita a fnɓigi fmoon fo hana a gɓigi fhii ma a béedi bógi, gsaanti ma ñób ndaani, aa tti mada yaa undeem gi hanu ugí sów iyoo.